Tsaroanô anô le nivôlagna mahakasika vacance le tianô atao igny ô? Nahazo vôla aiky monko za iai anô koa mbôla paré andao aiky fogna antsika ande agnano vacance, alefa <hesitation> mandeha <hesitation> magnomagna lamba oentinao any ra jiaby ai, entagna jiaby de tianô entigna alefa homano de miaraka mande magnagno résérvation tsika avake de andeha agnano vacance am toeragna le tianô igny.